Kosam ni ɓiraaɗan, keccan ana woodi kosam gaɗaaɗan nonomugu, ana woodi kosam kaaɗam; ana woodi kosam ɗanndinaaɗam; ana woodi ɗii nooneeji e bañaaɗam. Ko ceendata ndi tan no ɗi ngordini e ko wattetee e majji. Banngal amen too ka, ɗii hakkillan waddi jooni.